Misy karazany telo ny dite: misy ny thé maintso, misy ny dite mainty, da misy koa ny dite fotsy. Ny dite maitso da soa amin'ny fahasalama ma- mana tsiro malefaky sy mampitony. Ny dite fotsy e da tsiro malefaky sy mamy. Da ny dite mainty manome hery sy manao tsiro mahery kokoa.